Oyi va Pɔlɔɲe tun ho wewia min bin matete. Awayi lo wewia to wa ha'iri we lii minu na, wewia yi min bun ɔro bɛ'a tunmabɛ lo woro wa sinbin mu, ovɛ yi a'a ho minu ma ni nɛzi nɛwe gue bin. Ma ho, ho baa wɛwia nɛwe gue bin ni ho loo soo.ho lolo munwa ,pinpin za ɲa mibin.